No määnestki meresüüki ma ei tiikiq. Ma tii iks konkreetselt kalasüüki. Ja risk, no mis risk? Luuq tulõvaq vällä võttaq, sis ei olõq riski, kuiki nuuq või jättäq ka egäleühe- egäleütele hindäle vällä võttaq.